Makemake au i <hesitation> uh ka mākaukau i ka haku mele ʻana <hesitation> uh a me ka hoʻokani pila ʻana. No ka mea, makemake au e hōʻike i koʻu mau manaʻo a me ka ʻuhane ma o ke mele. He ala maikaʻi ia e kaʻana like ai ke aloha, ka moʻolelo, a me ka ʻōlelo me nā kānaka ʻē aʻe. He ʻiʻini nui kaʻu e pā i ka naʻau o ka poʻe.